Fômba fanagnaovagna legioma atono anaty lafôro, legioma aby io ka efa voasasa voatetitetika tsara ,na karôty izy io na sosoty na korizety ataonao anaty platô izy avy eo antsofotrao anaty lafôro akeo miaraka sôsisôsin'azy sira ka mila sira ,poivra ndraiky episy jiaby manjary atao anatigny ao koa ,izy avy eo koa miambigna izy masaka amin'zegny.